أكثر رياضة نشوفوا أنا معناها يلزموا يتكلف برشا قوة بدنية هو رفع الأثقال ، ممكن حسب نظري أنا منعرفش ، وأقل رياضة هي الرياضة الفكرية لي تحط هكا لعبة قدامك وتبدى تلعب فيها يعني في الحالتين هذايا معناها أقل حاجة نشوفها هكاهو